Magnano akô itegna mbola ke- kidikidy zao tame sixieme tagny da nianatry an'igny a poussé d'Archimede igny, zany oe e sambo zany raha mandeha da resake oe poussé d'Archimede zany oe raha be zany gne rano da arakaraky gn'abehan'ny rano gn'afahane sambo mandalo eo, fa raha kidy e rano nefa i sambo zakabe ngamba da mety tsy tafandalo eo izy, da io koa zasy resaky ekilibra koa zany ilaigny avao koa gny mahakasiky gne fandehanane sambo ambonine rano.